Ny Yom Kippur a Israely aô da andro fibebaha masy i io amin'ny vavaky sy fifadian-kany. Da misy possover koa gn'ao. Ny passover zany da fanomeza hany ny mazôty sy ny fialà amin'ny legioma sy sakafo manoka.